Sukwar hangzi tsu mi ga tari, sakati hangzini ti gra ntsutini, akwa viti nati gi sindi bir viya diɗi ɗekwawa, hangzin ta ka kil kila ambila gira tsutini, halhalawa, kam nya mi ta kil tana tzi pa kutha, na mummopuni tiki baiti habila kir, saka ntsa tsuwa viya ɗin ziwa, imi ki triy, apa tin ndana ntsu wada mbur burdi, tsa tsu tsak haɓila kirari, to gara ntsutini mommopu apa kuthar mommopu, aɗi himtatsi ka halimtasiwa, tin ga si kara ƙicimtani, kara ulanta, tinga kiti inthla kara thlithliini kinga pu tsiringa ka ta bwa, ka pumki misha rakka kata bwa kamnya tsama ta lulubu tig kicimtani ta zol zolani, ga jakti kici nati na thlathlaniwa tin ga pun kirni, mishin ƙi bwa, hatsi ki bwa tsirnga ki bwa tin nga lukwa tarri. Kudika tsuwa mi gra ɗimtsini, tin ga thlani kara kicimtani, mig kicimtani ti kulathla ti ula, gi kicimtani gi kibila hiya shang, ga birbira gi kilimta, gi cabu una ka kalimta ni, mi gi thlani tin ga pu kwa tuhum, ta kurti ka tutubitasi, birbira zini krawa, gi kici ka una gir bilela gwarna si zari ga khiy na tzini, tin ga tani ga ta kudika mi kudikini tsirnga ƙi bwa mi kudika na kunyam mi tsirnga a bwa ambila gi punkirni, mi kudika nati ki halimtazi anti ga paktini ka tsirni, mi kim mbu ka pal ka suda tinga pakti ɗa ka da bwa, mi dak bwa tin ngati tsirni ki ɓwa tigi tumti tsirni ki bwa gi kwamti abir ki bwa gi pu mwamza lari. Ng kita maggi pal ngi thrsir kir, ngi una ngi tursinkir, tin nga dihhi chiba rakka ka punkira, tin nga puwari tin nga shu ɗivirnga, to tin nga punkala misha kudika kita. Shaptang tsuwa ka paktitsir ni ka shaptangni kara puta a nku saka pal kara lat thlalang kara punkira, mi ngi gati tsirri ƙi bwa to shamtang miƙi bwa mi tsirni aɗi bwa wa to shaptang ni aɗi bwa wa, tingna punkala misina kara punkɗa thlalang, kara ɗikim ta ala mji tin gera simari. Watchi dana ta divini nga hatha ata bur aɗi inginwa ta ɗivir tiksha ka tari akwa thumir hi, turn sukwar hi turn ɗivir hi anti nga tarri a kwa, mi gir tiyi ka fabili anti ngi chitti ka chitti ala mji, har nɗilaka apilaƙi tiramta sukwarir kum nati ngi ta, anti nga tarri, apani anti dana ta'a hatzi, dana tania viya wa, tana tani sai ma apa viya ata sisi, imi ƙi tir kapal ka suɗa ka makir, ka haɓilakir afa afa an sakati nga tsori, kara tini, mi ngi zani anti imi ƙi tira ka tiramta ka makir ƙi hera gara'a, ƙi hara migil aɗi mopu wa tona nzi didi hu tana gar wule kuma a ɗeta ɓwa lagi wala gan pu thlaang a ger wule ta bwa lagi wa, amma mi ngir tini ku the kuthem ta tala kilem tin nga punke la misha ka tsiani, tin nge ɗikari tin gira simari, an kura sukwar hatsi tina ɗana tani. Taɗena bwa bwa diwa, nga kwa puntsiani nga kwa pu shentang tin ga kicim ta, kara pakti nda tin ga vut ata nwu akwa hahi kara harta kata bwa. Toh watahi yarna hatha ata bur ampila yar ta ɗiva, ma yara ta'a mal yarna ɗihi wada kayar thliri ka yar shuta kara kicimta tsir kara athli ata burni, mal ta ngi shutini anti nga bwati kosai ƙikari. Kara kiti kara lukwa talla, ti yar ƙil yar maɗanker, amma kulin inji ƙi si har wala nga tasimtar na ga mwanti akwa injin kan thiri nya attaruhu ga antim, wacci ga attaruhun ge mirimiri ga thirari ata bur ga thir ka makir ka fwar abila kuta pal thira ka puwa akwa ɗewa, kan tsaka nzani kiɗilu kwa ɓwata laga. Mal ti ngi thiri wada ka shuti ngini tingi dihbi akwa njim ka thri ata burni anti nɗa bwata linga ƙosai ni kikari. Mi yarƙi thoti ata heni tun saka makir har ka rir kura yara ta kira su ɗuku, yar hihi mal akwa tunkusa, yar po akwa tuhum kosai da kwa bwala yaru, ɗakwa thar ka ɦulku sud kwaba sud kwaɓa, kamnya ayaru yarki wut tiksha cuna pal kwaba kwaba. Wata amma yarɗi lukwa bwa wa sakati tiksha kwaba kwaba ni jarma yar na gal kwaba ka shin kwaba, ani ɗana tasni amma tiksha nda dina taswa, mi gir pesimta tin ga lukwa injin, mi gi hir ngi dati mwadubu ngi hir ngi ta divirni, mivirti ngi ta ɗivir tikshani sai mdir shauri, sai mdina sin tari na a shauri kamaya taka danko, mi ƙi bwa anti nga tsokti shauri kamnya taka danko anti yar kil kikari. Apani anti ɗana ta'a kudikin ka shamptang ka hatzi kisi ka ɗika, apani ti nɗana taɗa. <noise>